إذا كان عندي وقت خمس دئايئ بس لا حضّر وجبة غدا مُمكن نساوي كتير أنواع أكل مُمكن مُغزّية وتشبّع وقت لا تش- تشبّعنا بي وقت طويل مسلاً فينا نلف ساندويش لبنة نحُط فيا الخضرة الموجودة عنّا بالبيت مع كبّاية شاي، فينا مسلاً إذا كنّا مسلاً من أبل سالقين معكرونا فينا ندق توم ونحُط معُن ناكُل معكرونا بلبن، في كتير أصص هيك سريعة مُمكن نحضّرا فينا ناكُل توست مع جبنة مسلاً، إذا كان عنّا من أبل بيوم أكل بائي فينا نسخّن، في أنواع كتير يعني مُمكن نخلصها نحن بخمس دئايئ ونخلّص أكل فيا، فينا نحضّر كبّاية شاي ناكل كب كعك وشاي هلّأ أوكي ما بتشبّع فترة طويلة بس إذا ملزومين بي وقت صغير فينا نستعين بالكعك وشاي، كورن فليكس وحليب، فينا نلف ساندويشة جبنة متل ما حكيت، فينا مسلاً فينا نقلي بيض، فينا نزيّن البيض بي- بقطعة بندورة بصل حط على وجّا بهار، <hesitation> فينا مسلاً نعمل <noise> فينا نعمل شوربة- شوربة الشعيريّة، شوربة الخضرة، كمان هوّ دغري بيخلصو ما بياخدو وقت كتير عالنّار وبتشبّع، وفينا- كمان- فينا كمان إذا ما كان معنا وقت كتير فينا نمرّء سناك متل كايك مع عصير هلّأ أوكّي ما بتشبّع منّا صحيّة بس بتوفي بالغرض هيك بسرعة.